أول سؤال ممكن أسأله، هو وش أكثر شيء يسعدك في الحياه. عشان أعرف ايش الأشياء اللي تهمه، وتخليه يشعر بالراحة والرضا. ثاني سؤال، هو وش أكبر تحدي واجهته، وكيف تعاملت معه. <hesitation> بصراحه هذا السؤال يساعدني افهم، كيف يتعامل مع الصعوبات، وكيف يتصرف في مواقف الضغط، ويخليها ما تأثر على حياته.